Ny vorona indray an, maneno, misiotsioka. Misiotsioka na mifanakaiky izy na mifanalavitra dia mifampisiotsioka eny foana an. Dia indraindray koa izy an <hesitation> mifanenjika manidina eny amin'ny lanitra eny.